لما تخير بين كتاب وفيلم أكيد بختار كتاب عشان القراءة بتديلي فرصة عشان أغوص في عالم القصة بشكل أعمق بتيح لي تخيل شخصيات وأحداث بطريقتي الخاصة كمان الكتب بتوفر لي تجربة فريدة من نوعها، ح -بتمكني من التفاعل مع النص واستخلاص معاني مختلفة، بينما مشاهدة فيلم ممتعة أيضا، بس ما بتخلي جوي يكون خاص فيني.